Ny karazagna hanina <hesitation> mahamaimbo vava moa tsy dia mahita maro loatra zakaina amin'izany aho fa a <hesitation> tegna vitsivitsy teo ma fotsiny izao mba fantako aminazy. Ohatra izao hoe <hesitation> tongolo gasy a, dia tongolo boribory na hoe gros oignon a, dia tongolo poireau koa raika tegna mahamaimbo vava. Dia misy koa ny karazagna <hesitation> fromage a <hesitation> mahamaimbo vava izy io fa tsy tadidiko fotsiny agnarany teo hoe ino.